Mara'i'una a'anana ia e'u vamia a'ana a'a e'u karubou, e'u mara'i'una e'u vavaida a'a e'u puru kapeada kaudada osidi igana iguru, gavaranai iguru, e'u agenai iguru ro'ava, inobo'o ro'ava. Amai a babaga a'ana vamia, e'u miana aonanai aonanai a'ana ara egana ro'ava a'a mara'imainai a'a gavada ivavaida ro'ava, asiaro'ava o nana mara'i'unai a'ana mara'i'unai a'ana naida igana ro'ava iguruguru ro'ava eu agenai. E'u miana aonanai a'ana a'a e'u, mara'imaina agadodai a'ana da avairearea vena ro'ava. E'u kauda avaonida asia ro'ava o naida mara'imai nai a'ana, naida emai vanua, emai iduvu da boudadai koi, naida ema iduvu na a'ana ku'anana kaivananai, inoku a'a veina abunana a'ana ku'anana, ai avisaka ku'ananai. Agokekeda boudadai a'ana e'u kauda osidi boumainai igana ro'ava. E'u va'isi da osidi boumainai igana ro'ava a'a veina abunana aganana eu agena, igana ro'ava iguru ro'ava. Igana iguru ro'ava a'ana emai vakuda iabida ro'ava igana ro'ava viguru inoku vakuda iviunida ro'ava gegana ro'a na'ebo na kaivananai inoku igana ro'ava <hesitation> isi'ouga ro'ava inoku vakuda ikau ro'ava. Vaida maida nauda da isa'aku, vaidamaida si'oda di isa'aku, vanua miada vaisi dada, urame dada isanida ro'ava inoku ai igana ro'ava ikaoainida ro'ava, vigana visi'o, adi si'o isi'o a'ana ai isi'o igogovano veina, a'a vakuna ikaura ro'ava. Vakuna iabinanai vigana kavara o, au rauda o, au kauda viabidia ko inoku ai vivaina, <hesitation> a'a vakuna vikaura vegana o vakuna viabia. Vakuna viabia viagaegae, auna arunani visi'o vina'edio vinau. Edasia okei ai vakuna inoku ia agana auna isa gaia. Auna vigaia vigaegae auna arunanai visi'o vina; edio vinau. Edasia okei isa nau reisi edaka, ai vinau resisi, nauda da isa'aku ko ai inai garau garau ro'ava. A'a veina aba, a'a eu agenai guru guru vegavegano ve raviravi. I'ivaruna eka'ana veina ve babaga eka'ana o. Vemai vema a'a auda abadadai. Aduda a'ada boudadai a'ana veina aonanai. Igana r'ava a'a auda vigaida visio, viguru, vinau, vakuda viviu vakuda vikauridia, viguru viguru viguru vegano ve raviravi, ai visia okei inoku ai isagana. Da ogu aidagada, geigeigada gema kauriga a'ana ounanai ai isaga rumana. Ai vive'o vira'asi a'ana inoku ai vivainai, vi nobo'o kao viveau, vi <hesitation> vigavigano, vi'ero vigana emai rumana. Vi ero vigana ema rumana aidamaida geigeimai da eda rauia. Uganava aena iagana umai va? O naida iganava veinai iguruva. Eda aogaga eda ga'uveni mai. Rumanai vei ve'o a'ana ounanai uganava veinai uguruva. Ai visia o ve'o i'ivaru a'ana veina emai ebagaiaiava a'ana ounannai iganava veinai uguruva. Emai kauda gesiava isaga isa guru a'ana ounanai iganaro'a iguru ro'ava. A'a agonai, mara'imaina agonanai iga iguru ro'ava veinai <hesitation> eka nonoa korikori, ra'aunana nonoa. Ia agana ia ereda aisinidiava a'ana a'a vavaida a'adada da gevavaida roava. Naida emai agonai a'ana iganaro'a veinai iguru ro'ava vi ero vimai vinabo'o ro'a. Imai ro'ava rumada maiaro dadai emai ekeda iabidia ro'ava ira'asi igana ro'ava <hesitation> idorauinidia ro'ava kavaranai inoku i eke viu ro'ava. Vi ekeviu vinabo'o, vinabo'o vegano veraviravi. Ai agona edio eka eda boe, ai nobo'ona enoku uero umai veida uva aruda. Inuinu da veidada, guruda veidada iva aruda ro'ava. Veida vivaru inoku viabi vigana vikoredio inoku, ai edasia okei inoku, ai veida <hesitation> uvaruda a'ana ounanai, ai vu ero vugana vuguru, vu gaege vu redi, vu nagunagu ai isa aiani.